Cuisine Asie e rokka geɗe keewɗe e karallaagal defgol aadaaji, ɗeen karallaagal aadaaji ina kollita keewal e ngalu Cuisine Asie.